Ei samoa fanaovanay azy, e samoa io zany aminy partie Egypte any, hitanao aminy tany desert be reny raha io, iiii mahatonga raha io tonga de mahavita tsy misotro rano ela be, ii tendanazy tsy haiko karaha misy stock manao stockage rano zay, de koafa io zany koafa misotro rano io ataony aminy tendany ao raha io, de lasa ela be izy zay vao te hisotro rano, mahavita mitenira ela.